Rí ríꞌkhui̱ rí ma̱tsima̱a̱la ríꞌkhui̱ tsiakhi̱yu̱u̱ xa̱bu̱, ríꞌ mú rí tsú mbáá xa̱bu̱ jnéꞌngo̱o̱ rá, o̱ a̱jndo̱o ñúúꞌ má nandi̱i̱ gíꞌdoo̱, naꞌkhu̱ awúu̱n o̱ naꞌkhu̱, o̱ ríꞌkhui̱ jnéꞌngo̱o̱ má xkua̱ꞌnii ú, wámbóo̱ tsiakhi̱yu̱u̱, rígá ríꞌkhui̱ naꞌwa̱a̱n iyooꞌ yaja rí, yaja yaja skuniꞌ, xágáa̱ má wéñuuꞌ i̱ndóó má ríndo̱o rí yáá nagi̱ꞌdu̱u̱ má naꞌga̱a̱ wáa̱, a̱ꞌkhui̱ rí mu̱wa̱a̱n iyooꞌ ríꞌkhui̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí nambáñúú xa̱bu̱ ithii̱. Khamí rígá mangaa ríꞌkhui̱ gúwánꞌ, gúwánꞌ exí, wáa̱ jayuuꞌ igáa̱ exí, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí mi̱ꞌnu̱ xúꞌkhui̱ rá, naꞌni gúwuunꞌ xúꞌkhui̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ má ma̱ga̱a̱n xa̱bu̱ mangaa. Khamí ríꞌkhui̱, rígá yaꞌduun xtílá mangaa rí gíꞌdoo tsiakhi̱yu̱u̱ para xa̱bu̱ tsú jnéꞌngo̱o̱, <hesitation> ríꞌkhui̱ <hesitation> xágáa̱ wéñuuꞌ má mangaa, wáa̱ má ríꞌkhui̱ wabaꞌ niꞌga̱a̱ wáa̱ ma̱goo mi̱khui̱, ma̱ga̱a̱n iyooꞌ má rá mí, porke iyooꞌ rí i̱tháa̱n má gíꞌdoo tsiakhi̱yu̱u̱ i. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí ikhaa ríꞌkhui̱ iꞌwa̱a̱n xa̱bu̱ rá.